भाई आपण को अपनका नमकिन खानों अच्छो लगेगा। क्योंकि ज़्यादा भी ख़वाएगा और ज़्यादा मिठो खाने जाएगा तो ख़वाएगा। <hesitation> नमकिन मां सो रहेगा कि कैवी चीज अपना नमकिन ख़वाएगा नहीं। ज़्यादा भी ख़वाएगा अपना पेड़ भी ख़वाएगा और मिठी चीज खाने जाएगा तो ज़्यादा मिठी चीज ख़वाएगा नहीं। क्योंकि मिठो ज़्यादा ख़वातो नहीं है।